njep ku mwase ku njep ku ɗiikyen an pe sheni a ku njep ku ɗiikyen, njep ku ɗiikyen mop kai mop ku tple riret, njep ku ɗiikyen kat mop ɗii na nguku firr mop ɗii ɗer mop tok ɗii kuni, mop ɗii langyil mop tok ɗii kuni riret kat mop na ngu ku firr niku loo mop ɗii shu mop lap loo nini ba mop pe ɗom mop na ngu u firr ni ku loo mop lap loo nini, koyi ngun a mwanse ba pe ɗom tɨ mop piring ɗii mu kat mop kunan mop orr ɓe mop pe tong poo ɗok ciket ba moppe piring orr ni muw pe kat mop na mop kunan mop ɓe kwamop pe ki tong mut a ɗiik, ba mop pe ɗom nji tong pe kwe mop kunan mu don mop ku taple. Taple ɗii pe riret katyi tɨ kul yilaa laa ni ki lakam a cheket, yi tɨ seɓaa yilaa yi nok ɗee ɓe laa ni nok kat yi yi chin ɗee se nganikɨn kɨ cin ɗee ɗang cin, njep ku kyen mop ku taple sosai. njep ku mwase hayeyeyeye njep ku mwase mop ɗii pe kwe ba mop ɗii pe firr yi nga muw mop na njii ku loo mop tɨ hai nikɨntu wane ɗee pa ku loo, mop ɗii nji ɗer mop tokpe firsa. Amma njep ku kyen mop nji langyil mop tokpe ɗii ku nga amma njep ku mwase ba dama tɨ mop pe girma <hesitation> firr ɗii yi nga muw mop na nga kulo mop ɗii met ki ar'ase ɗe mop mwanlee tɨ mop na ka ɗii dang mop tɨ kai nikɨntu ɗee pa kulo ɓetu cintu a hakali tɨpa ɗel ɗii ɗang ɗun pa nji ko kuwa kat mop na yi kuni ɓe mop mwan ken ken ken tap yiya mop kwanjii wun shet ɓukun mop njep ku mwase ni pota kat muw kuma njep ku mwase mop ku taple muw kat yi tap mop cin ɗe mop ɗii cin ani yitɨ kul, mop tɨ ƙɨɨ yi sat mop yi tɨ tap mop ɗii cin ɓiiɗɛ muw kumase mop ki cin. Kuma njep kumwase mop ku taamang ba mop ɗii kyelpe, ba mop ɗii kyel pe yi ɗaam mwan kɨbar mop, mop ter a mwan kɨbar yi ɗaam kuseɗe mop mop ɗii ki'aki, gaskiya njep ku kyen mop ku taple njep ku mwase ba mop ku taple muw.